I Inde io da firenena izay tena tia mampiasa tsiro mahery sy zava-manitsy amin'ny hanindreo. Ny faritsy samihafa a Inde ao zao da samy mana ny sakafo mampiavaky azy aby. Ohatsy fotsiny zao misy an'izao chicken butter zao ny any. Da misy koa biryani Da ao koa ny dosa ary ny tandoori. Matetiky fihoanin'olo any zany gne vary e, ny lentille e, ny mofo fisaky miaraky amin'ny lovia gna legima